آسٹریلیاہس منٛز چِھ لوک نیبرٕ کیٛن محبت، زندگی خاطرٕ پتھ کُن نقطہٕ نظر، تہٕ ویک اینڈ کیفے کلچر خاطرٕ زاننہٕ یوان۔